Njidi nguurndam ngam sabu njiddude sabu ɗiɗi, fota waawaa njiddaade e loowdi so tawii nguurndam waawataa njillataa. Hokkondir leydi ngal e ndiyam ngal e keɓa joom ndiyam ngoni njiddude walla sabu.